<noise> Reo zany <noise> mila <noise> mandany vola manao <noise> fanetanagne, <noise> soa am zao mba voadio sain vahoaky igny <noise> hagnaraky raha reo amizao.